نفظل استكشاف الفظاء على خاطر الفظاء عندو إمكانيات، كيما نقولو لا نهائيًا للاستكشاف يعني تنجم تستكشف برشا حاجات عمرك لاريتهم و كيف كيف برشا أسئلة على الكون، وعلى الكواكب الأخرى يعني برشا ظواهر فلكية اللي الواحد يجم <hesitation> يحم يفهمها عن طريق إنه يمشي للفظاء معناها.